Gne lafaoro koa sa da, izy avao koa mila ziro, mila courant, asofokinao amigneo, mandigny kidikidy anao raiky roa minitry eo, mampafana an'igny raha igny satria izy io zany fomba fandrahoagny sakafo fa <hesitation> anigny anigny mitovitovy ame vilagny io avao zany e, mafana gn'ivelagny aty, mampafagna gn'agnatiny ao, da lefa mizanogny elaela amignao raha igny masaky avao izy ankonan'izay avao izy da asofoky amignao, magna- misy réglage an'izay avao koa io, poserinao sara, pindenao sara, da mandigny elaela anao arakaraky ny hoe hoe mofo ino gn'aninao amigneo, na magnano gâteau anao na mahandro akoho anao da arakaraky izay e lera handignasanao an'azy.